الأفضل عمل خمس أيام في الأسبوع لمدة تلات ساعات، هذه طريقة تسمح لي إني نكون أكثر راحة، ونوزن بين العمل وحياتي الشخصية، ونرتاح نفسيًا وجسديًا وذهنيًا، لكن العمل خمستاشر ساعة هذا إرهاق.